गंदा सीसा से सबसे पहले मुलायम कपडा माइक्रोफैबर कपडा से क्लीनर लगो दीण फिर वेकू बाद सीसा पर हमन एप्लाई कन। लगाणू बाद हमन सूखा कपडा से साफ कन।